Ca pecaam ca pecam jate cuando este ella te ca apupʉntʉgay nʉcspa hʉy yʉsucʉ nʉcspa hʉy cuyjʉ entʉ ʉni tʉŋsucpa cay machetemʉ y este hʉy tzʉcsucpa cap ca de porsi yechpa ca de mala entʉʉni wʉcpa u ʉni tʉŋpa caja cap ʉni hʉy pʉjayshucpa ca te ʉcʉ cacuy cap hʉy tʉŋsucpa hʉy jʉspʉcjayshucpa cay nʉʉ a capʉmʉ hʉy chajaŋpa hʉy wʉjʉ chesucpa jabonmʉ cay tʉŋaŋ a cap hʉy tzajamcamsucpa y wadamcam a yʉtemʉ y ca'sa ca pecam cuando ʉn ʉn tʉnʉ yen kʉ ʉn tʉŋʉ chay ʉn tucʉ yʉpca nʉpin jay maŋchʉye yʉy hʉy pʉjayshucʉ todo ca ʉcʉcacuy ca ca todo cap ca sʉnipʉja <hesitation> hʉy pʉjayshucʉ y jay yagchʉyi ca nʉpin cafeypʉte hʉy pʉsucʉ todo hʉy pʉjayshucʉ ca hora jay chʉyi ca nʉpin hasta ca nama hʉy pʉjayshucʉ ca <hesitation> amigutʉgay casucaam cap yamucaam yei ye nas winji pey pʉjayʉ ca barnis capʉmʉ hʉy yagchʉyjayʉ ca nʉpin capʉ capʉbʉrajʉcaji cap este chʉyʉ ca nʉpin shi no ʉ nʉpin cajwʉ itʉ capʉ tiempujʉ Entʉ pitzaŋ yei yei wacajama yei tejiam mas este tejiam pues este ca remediu para que hʉy curachʉcsucpa hʉy yagchʉyshucpa ca yʉquitʉgais ye como tejiam ca tzʉqui todo ya mas este mas preparadu hʉy nacsucpa ca tʉŋaŋ hʉy nacsupa ca cap ca este herida para que naʉra aŋcampa naʉra chʉcpa cap hʉy wʉjʉ chesucpaam ya con <hesitation> cay curachʉgʉycuymʉ cap hʉy wʉjʉ chesucpa y yeg way ocupachʉsucpaam ca pecam pʉn'is yagyʉsʉ este remediu caserutʉgay yeg wat ocupachʉcʉjaam peye shi omo como ellab tiempuam